पैराशूट को कई कम हे के ऊ उड़े उपे मनक बैठे बेस मजा कारने मनक बैठे। <noise> ऊ पैराशूट एक पलास्टिक का पाल से बनावे ऊनिय बनावे जड़ें आधा चांद के नई से बनावे। सब नाने एक्टा करे फेर एक मोटो सिणधरो बण जावे। थैला के नई से टांगेगा फेर ऊ मनक दूर से ब्लडी पे से भागियों भागियो आगो। अर फेर ऊ ब्लडी के नीचे कूद जागो जिस ऊ पैराशूट में हवा भरा जागी और ऊ धीरा-धीरा आगे बढ़तों रेगो। <noise> अर जदे हवा को दबाव कम हो जागो ऊ नीचे आ जागो।